هو الانسان اتخلق حر وخلق لنا الارض الواسسعه دياتي علشان نعيش فيها ، بس البلاد و الدوال حط لنا حدود و عملت لنا قوانين علشان مندخلش على سيدات بدلهم او بلادهم الي هي أصلا مش بلادهم ، كلها بلاد ربنا و كلها خلقها ربنا علشان البني آدم يبقي فعلاً ليه حق ان هو يختار البلد الي هو هيعيش فيها